Na urmanga na ae dala pakana onno mep dala ran dala karanan dala ke mena dala ke men na urmangana na pakananung ninga apupukue ivan apang ap iva purpuruan atunur na, atunur na lotu ing ningan nikia dala kairanai. Kondi dala wan tar mena he mep na pakana bung ing atar la imba taua akona niurek nina nun dala angir lar ia aning tena kunudar mep atena papalum anina ingir kati ma nilaun kiti tar alulua i kakil pa ya atia lilivan ma artovo ne nang ap kokong atia lilivan ma kokong la mal tar a palanga nungi arvateten anilai la tovo tar ia mep atia lilivan ma nung vinan papa mitua ma nang matlik tuk tar kondi angugu ainga balang ma artovo nina vuna tare ing la bute apange ia papa me kokong enang ap kuti ma, ma tunur mur. O mep tut mur ne na tare mitua lamuri e a kokong up a vunatare ne nang a taem <noise> mep oum a pakana bung la tovo tar ia mep la ureck pote ya ma nilaun taur ma magamagana dia pukuei taur ia mur a nuknuk ki na nudala ngir mep, a maukue a nudala ngir taem ma pakanabung la ururek pa ia kir a nunure a palaga mep pakana amangana pipilak ne na nudala ngir atia lamagit manung nilaun. A taem a ke kium ava tare lang ava misinari la wok mep la papalum kati, la kundar kati ma nudala na piapia na lotu, la are mur nila na turtur mep anila na kunudar a nula anila na vian papoe a tunur lamungo are pote na ko na palanga i ningang tar dala tur ap dala dala papalum atia liliva onno. Urep nana dala re a kunudar i pupukue ma ea kiti a tialilivan me na palpal. Na lo na palpal a lotu a mep na palpal ing a tumtubai dala la vung poak dala repote kondi ma e kiti na voro na pupuke ap na voro nama maga magana kir i mur malet a turtur mep na panga panga na anena lotu ningang i vunpa mitua ma ae ing a tumtubai dala la vung pauk ki ma ea kiti na kala ma kala mana mina na kabiana i vot mep na kala mana minatoto i puru tar, atare nam a va tare mep tut mur narit la vung pakue, na minatoto tar lavapurum pa, na minatoto. Tar la vapurum pa napanga panga, mep na turtur i na palpal a lotu, mep na pal niaring taur la pakue pa tar la vung tar iong na pakapakana ing kir i mur a muramurarang ma ea kiti. Koni dala vantar mena mangana pupue kue ing a ka a kabinana nena me. A kabinana nena me ningang, i tole pa kubinana kon a pua. Imal pai vua tari pukue iong na arkurai aria liliva ma maramarang akar kondi amaingan taur a ke lar aning tultul nina luluai mep nina kalau. Amaingan taur avung apange tar aliong pakapakana iningang iga balang onno taur a mirie tar, mep tar a vung apangan kondi tar dala. dala mombo lilikun malet pote a vinan nina ka ruru ing ningan i wan pa mitua ma tur paina. Anundala mi sinari la la la mamal mamavie ap la kudar mamaive atia ma na palpal na niaring, mep na palpal na lotu. Dala re anila na papalum mep anila na kunudar la kudar kium a ururuian la re apalalotu mep aning a mangit ing apakana tar dala arbara ma a ngir ma nun dala na nilaun kondi ma pakanabung amaingan tar maravut ma a ing a re muri mitua. Tena kokong ap anang la vungi a palanga na variru ninga la tovo tari mep la la la pa ure tari taur ia taur ame nandi nalivan ma papalum kiti mep a papalum ninga apiti ma nilaun kiti amur amangana gaga atia ma nung nilaun ap a tole vike ma nuknuk mep na artovo ingang a kokong ap a anang la pa mungo tar a palanga ininge taur i. A are murmuri ap a repote a nikoina aria lilivan ma vinan kiti tar kondi a maingan tara maravut pa atare ninga dala keke. Map dala wanan, dala pipit iong na ur kiti ma niluan ma e kiti dala ta vavalilikun malet anu dala na minobo pote a turtur nina a lotu iningang. I vot apang kuti ren dala tar. Tul ta a kapa kiti tar dala ke onno. A maingan ta a maravut pa dala, lar ia ning a tultul mep ia ning a me ninga a luluai mep anudala ngir i kakil pa ya tar a papalum a tia liivan ma nuna na panga panga na ia ma tulugen mep. A mangit ing a ria lilivan onno i tale ia vakoina a nudala kine kati mar rakaraka na lar, lar a tia lilivan ma nung papa a nung kine ne nimugo ma a lotu ne na luluai arpote na voro na urkiti kiti iningang im im imal atare tar la ke na tuptup. la tuptup <hesitation> a lotu, la tuptupma nila palangapote a nudala ngir. Ae na minatoto kiti dala ka tar onno a tare la mobo taur a me ininga tar ia patar akona palaga. Pote a nudala ngir. A maingan lar ma kine kiti, aniba kiti dala ke aliliva onno urep ma kalaman minamal mep kala mana ae kiti dala wan alilivan onno. Kir i tete dala tar dala mama tikan purum kaun nudala na turtur pi ikekeka lar dala valilikun tar dala vua me na turtur mep na panga panga ininga mep a tumtabui dala la vung pauk. Alilivan ma vinan i <noise> aturtur mep a vinanina pinarua ma a lotu pote a nudala ngir. A tumtubui dala la mal i, la mamal a tia lamagit ma magit ing la nunuran ap larei, lakaira na lilivan ma nila avariru pote a nudala ngir. Ae kiti lar atare mep a nadala tut mur, mep nuolala a barbar mana kondi a gara na nua la tuptup. Mep la van pote a ngir mu maive lalotu pote ae mamaive. A palagai na vinan pote a luluai mep pote a nuala ngir. A tumtubai dala la o pa me la ot vateten kura e pouk dala onno. A ka kondi amougan taur dala, dala ke nuknuk, dala valilikan na nuknuki dala, dala valilikun na nuknuki dala, dala valilikun na minobo utua malet ma turpai na vinan. A vinana i na kapa kiti ing dala rai taur a barmana, agara ia nunuran mep na turtur ina lotu ing i van pa mitua ma metodis tuk i van tar kuti ma pakana kiti di vatung i united church dala ta nunuran mep a tia lilivan a i bate apangei? O vuai na turtur ininge i vung a pange o vuaina maive, mep a mangana i bute apange i a nung pa lar ma ning ning a pakana.

Tari mal pa dala taur dala onno dala ta pakana ma minamal ininge a ngir i tutl tari, mep a ngir i tongoi a tia lilivan ma nuna na keke na minamal <noise> ia ot alilivan ma nung vinan, ma pakana bung enang ap kokong dia bute tapere ia. Anung kine ap anung vinan nimur atia lilivan me n a ar tovo kokong ap enang dia pit, dia tovo ia ma palaga na variru atenorom, a ru gatgat pa nudia na ar vateten tar a reot pa na nikoina <noise> ininga agn <noise> i tu tar a nikoina tar me <noise> kondi a kae alilivan or no. A nuknuk mat ma pa mitua ma nung kine na barmana a ke ma tuptup kir a nunuran mep a vot a me nagandi <noise> mep nudala ngir i tar pilack ia toar.

Akena tuptup mena biligui na rakaraka nalar, mep na biligui nu dala kati ma miningir ilar kondi amai lar akeke mur malet ma minobo lilikun ma nung ma kinakil mep anung pipilak atia lilivan ma mamai inga nina nundala ngir i kakil pa ia taur atur ma rarate ani dala anena nudala ngir. Taur a rate vakapa a tare tar apala tar na kukurai na nuknuki na nudala ngir ininga itar vuvung na pidik onno atia ma nun tare ing ningang amar ararang i rate onno ataim dala rere mur na niurek io ma maramarang ap dala re mur ura vuvung arbae aria lilivan ma maramarang a kalamana ap a maulana dala re pote na tur tur mep na panga panga ing. Avuna tare nina luluai ap nina kalau ninga ipilak pa la tar la page aturturi na nurnur, aturturi na vinan, na lotu nina me ap aina tar ia ta vanan atia ot mena mamainga ap mena mamaginga ap ma mangamangana ningan anun dala angir imaingun tar dala ta mur ot atinge kondi ma he kiti ataim ma pakanabung akeke ap rere murmur avinani na lotu nina tare, mep a variru nina tare, pote anun dala ngir kiri <hesitation> kiri mur amanga amangana ningang a tumbui dala la mur muri avariru nina tar pote a angir. Kondi itamie a tumtubu dala nikiar oumbap ningans la tar vakilang tar la ru angir onno ingatngat kiri tale la tar la van kaun, kir i tale la tar la kutur arbane mep la van kaun na arkurai ionga la vung pauk tar ia maravet la atia lilivan manlila tunur ap anila vinan na lotu kine pa nila vinan nina lotu pote a luluai ma nilaun a he kiti dala re yong na urkiti ararate mur qumbap kondi urmangana pupupuke kondi vot ap ivabilak aturtur na minobo nina tare pote nun dala ngir a pinarua na lotu ibiua dala re kaule. Avinan nina lotu kondi ma ea kiti, anun dala mangamangana pote anun dala angir kiri mur avinanina nilaun nina tare mungo. Kondi ake kati aliliva akunudar mep na papalum anena nudala a ngir are pote angir na bunuru, angir na ava arvabilak, angir na bilu bunuru kiti i mal tar atare na barbarmana ap a angara tar la int la la tuptup mep la lotu pote anila ngir mamaive la re a maukue nina nun dala a ngir mamaive urep a tare ingang dala kondi dala ke dala tavo rara mep. Dala vateteen varara pauk anun dala abarmana mena maukue dala ap ma nun dala na vinan na pinpit, aniurek dala tambar a niniuru dala onno, a tatai dala atinge a lilivan na tamani dala. Dala ke lar abartamana iong na taim iong na umumbap dala ke kium na minatoto mep na kambinana ningang kiri topa dala tar dala urek onno ningang kontrip i maltar tar mep imam i vung tar na tuk tuk kodi alilivan ri dala. Atia lilivan ma tur tur anina lotu ma he kondi kiti ia ot lar atur alilivan ma kinakil nina andala angir ikakil pa ai onno ma nung minombo ma nung kakairanai. Ma nung mamainga ka, a maingan taur dala atare kati ma miningar dala atre dala mombo ilam, ia kapa na nuknuki dala, ia kapa anundala turtur mep anundala na pangapanga na pinaura alilivani ma nun dala na kine na bartamana pa nun dala na kine kati ma nun dala nat na matanitu. Ia ot ataim maum ma mena ea mep mena pakana bung ata ataim enang i bute ia i bute tar ia alilivan ma pakan bung ininga a matanitu ivan pa kan amatanitu nina va pua ataim i bute ia. Bute ia lamangit mena ae ningang di re poteie na voro na kona mangit ivan apang ia mena palpala mait na pakana dala rairai onno ap mila wan tar ma pakana ining di rairai onno mila tur pai ma keke aing urua tulua keke wat tuk keke nono ka ap irap atinge di pil ka. di pil tarma novi vuaka tuk i rap tuk ma ngaulu ataim apakanabung ininge di re potan mep a akine atia liliva ma rairai dala anikoina ap la vateten kurue di mena tur pai aterpaina a vinanina kambinana mep a kapa kiti dala ke alilivan onno ataim apakana bung. Arep puti na ni koina, na ko na mangit. Alo vi kan a kaer na aburup peve nono, keke nono. Avan mo malar, ke vagu koti malar. Anung kine va ko koti malar, arei mur, ako kong la papa la vokvok mepla, lapit iong na pinipit. Mila van tar mana pino poko a pin i rat la mamol, <noise> vumumwo. Kir a nuk malet ta pakana tar, a krai rai onung. Tuk ma pakanam ma e- e, alo panung tena mara maravut, mea kiarivung. Taem mea kiarivung <hesitation> <noise> ato vo <noise> pang e na <noise> na natnat. <noise> taem <noise> ia <noise> pakanabung <noise> ninge mila, kiarivung, a luluai kakil paia, to ur. <noise> avan tar ma nuna <hesitation> na papalum. Taim i kakil pa ya vua ma nung na ra minamal, i pa nung na ra, a kinakil ininge i ot me mong taur, avan tar pakana a mara maravut ma tare, tar la nunure, <hesitation> anun dala angir ma nila na nilaun. Ataim i kakil pa ya mep a pakana bung i kakil paia ono, a van a rairai tuma ma rairai nina nun dala angir na lotu pa tula kilala mila purum pa mituma nung luaina kine ake atia ma ninge pakana, pa liva tung ia pia nem pal, tia vo na tai dia. Mila ke pa tula kilala, anung mi no bo, panung kaire nei, warlilivan ma inanin na kine na lotu, papa tia lilivan ma rakun nundar a rongi, pati nun dala a ngir. Arep o ti nanga voro na popo kue. Kondi ma e kiti ivot apang, a pupukue i vabilak a turtur nena me a vinan ne na map aina puti nun dalala a ngir. A borbor mana kondi ma ae kiti pa a garagara na nua. Larepote, laremur pakana ininge, ivo paruparuan a nuknuk i la, i mal na nuknuk ap anila na minobo. Tar ivung tar yong na pakapakana ininge, kir dala raran nikiar ap kir dala kakairan me ni kiar. Konadi ma ye kiti i pupukue, ap dala repote, yong na ur kitikiti ing kir dala kakairanan, kir dala reran, me nikiar ma tumtumbui dala. Kondi ma ye kiti mep, dala van na livan tar ono. Dala repote na vorono na pupukue ap, na vorono urkitikiti. I vot apang iningang a mara marang i rarate onno. Kondi ma pakana bung dala ra nangadi mep. I pakana bun mep iot oubab ap ataem up a ye tavur. Dala lilikun pote malet na paka panka mep na turi turi. Na nun dala, alotu nigang, mugo di vatung la ava misinari, la vung pauki ap la kundar ono la vung puki kium na palanga na vari ru. A palangai nigang ya mal a nikoina ma nun dala kine na nilaun <noise> bartamana, atinge ma nun dala na nilaun ot dala ropote na voro na pupukue i war apang. Kondi ma pakanabung kondi a maingan tavuru. Dala mo boi langu, dala rek a pue. Ka pue ne, na urkitikiti, iningang i bin tara tare. Tatar me nar bom bila kondi dalarat. A nikoina dala pil ko ni mep dala van ko ni, dala voip, dala vung po ki va la mur. Ap dala van mena, na kam bi niena ing, mep kondi. Abi mal ne un dala, a nun dala. Turtur mep a nun dala na panga panga. Kiri van koina malet mur, na mamainga ing a nun dala ngir imaingan taur dala kealilvan ono. Dala wan tar ia lilivan mena na pakapakana inga a mararang, a mar mararang i ra vate dala ono. Mep dala vanan pote na arkurai ningang a maramarang iravate ono mep toumbap ave lamungo. Na ur kitikiti ing ningang amararamarang i ra vate ono, dala ta buru ke tar ono. Kondi ma ae kiti, dala wan a lilivan tar ono. Kondi ma ae kiti, dala kei a lilivan ono. Kondi ma ae kiti, ipakana ma nun dala nanung, kine na nilaun kati ma rakarakanalar. Atare nil luluai, atare nina nu dala ngir. A nun dala ngir i maingan tar dala mour, ap dala mobour. Liliam ap dala wan lilikun malet. Anun dala na tur tur, pote malet a tur turi anun dala, avinanina kine na variru pote nun dala angir na kalau, anung dala angir na luluai.